tänään on keskiviikko neljäskolmatta kesäkuuta tuhatyhdeksänsataa kuusikymmentäneljä me olemme Lappeen Haapajärven kylässä haastattelemassa vanhaisäntä Antti Leinoa joka on syntynyt neljästoista - toukokuuta tuhatkahdeksansataa kahdeksankymmentäseitsemän täällä Haapajärven kylässä no te olette kaiken ikänne elänyt täällä Haapajärvellä
täällä olen elänyt
ette ole missään kauempana käynyt
no kun käymällä mitä olen käynyt mutta en olemassa ole ollut
no mitenkäs oletteko ollut terveenä kaiken aikaa
ei ole kaiken aikaa nyt tuota loppuiällä on tullut veritulppa tullut viisikymmentäkahdeksan sydämeen meni läpi sydämen ensimmäisen kerran ja sen jälkeen kaksi kertaa vielä kolme kertaa mennyt läpi sydämen veritulppa ja sen puoleen nyt olen tämmöisellä tämmöisessä kunnossa mitä olen töihin en pysty enkä tuota muuta ei erityisempiä vaivoja ole mutta jaksan liikkua tässä ja hoitaa itseni aikaisempia vaivoja mitä on ollut niin se oli viisikymmentä kun minä olin Helsingissä sairaalassa oli tuota peräsuoli tulehtunut - kahdesta kohtaa kaksikymmentäkahdeksan senttiä syvältä ja kaksitoista senttiä syvältä mutta ne parantui ilman leikkauksitta ja niistä ei ole ollut sen jälkeen haittaa
no te olette tätä maanviljelystä harrastanut
tämähän se on ollut minulla - elinkeinona ja se on oikein minun lempityötä
no ne on vähän nuo viljelystavat muuttunut siitä mitä ne
aika paljon eihän sitä ennen ennen tuota mitä minä muistamaan rupesin niin se oli niin alkeellista minä muistan olin semmoinen poikanen en muista tuota monivuotinen - lienen ollut mutta menin vanha ne sanoi sitä taataksi vanhan taatan kanssa semmoiseen kaskiviljelykselle keväällä ja se yritti sinne kai kauraa kylvää ja siellä oli semmoinen risuastuva jonka kanssa hän ajeli minä vain olin mukana siellä ja sitten niitä alkoi juosta jäniksiä siinä viljelyksen ympäri siinä aika ahkeraan niitä näkyi siinä ja se pappa sanoi sitten tämä ei ole hyväksi että nyt lähdetään pois se toi pois sieltä ja kesken se silloin jäi enkä minä muista sitten miten se päättyi se teko sitten sen veljen teko siellä että kyllä jäniksiä juoksi eihän niitä nyt niin paljon lie ollut mutta jos ne juoksi niin ahkeraan ja lähettäin siinä että ne näytti että niitä on ihan kymmenittäin
no oletteko te ollut mukana kaskenpoltossa muuten
no kyllä vähäsen
no mitenkäs se käy
miten se käy sytytetään kaadetaan jos kaadetaan tänä kesänä kaski niin se jätetään siihen sillä viisiin kuivumaan ja sitten seuraavana kesänä se poltetaan kauniilla säällä semmoisella että ei nyt ole ankara tuuli tuuli ja sytytetään vähän niin kun tuulen alta että ei se lähtisi metsään sitten sitä semmoisten suttien kanssa sitten - viedään jos ei - oikein hyvin pala viedään taas ja pannaan syttymään ja sitten kun nyt on poltettu niin sitten kootaan ne puut pois sieltä ja ja ennenhän niitä niistä puista ei ollut niin tarvis niin nekin poltettiin sitten vielä - siellä ne puutkin niitä ei - ajettu kotiinkaan ja silloinhan se kun se oli poltettu sitten lähdettiin sitä pintaa jollakin - lähdettiin rikkomaan aura oli semmoinen jota sanottiinkin oikein kaskiauraksi - puusta laitettu tuommoinen vähän - vähän väärät ja sitten siihen niihin kärkiin raudat tuota että siinä oli rautaa kärjissä ja sitten siinä olihan siinä joka siinä välillä oli niin sanottiin luottimeksi sitä ja sillä sitten rikottiin sitä niin paljon kuin mahdollista - kuinka - häntä sai sitten kun eihän sitä paljon saanutkaan siinä kannot oli siellä niin aina tokattiin maahan taas se nousi ylös taas tokattiin ja sillä viisiin sitä rikottiin sitten ja siihen kylvettiin sitten toisinaan syksyllä kun se kylvettiin ruis siihen kaskeen sitten keväällä jos poltettiin ja saatiin niin sitten kevätviljat pantiin siihen no sillä viisiin sitä kaskea poltettiin ja aloitettiin viljelystä
no mitenkäs vieläkös siinä sitten viljeltiin siinä kaskessa vai jokos se sitten jätettiin
no sitä ei tuota viljelty siinä sen enempää se monta kertaa jätettiin jo siltä ensimmäiseltä viljalta sinne -- jätettiin luonnontilaan joskus sitten yrittivät laittaa siihen vielä toista viljaa mutta ei niitä niistä peltoa tehty - sen paremmin jos tehtiin sitten kaskettiin tai meinattiin että peltoa taas saadaan niin kaadettiin uusi kaski ja taas sillä viisiin
miksikä ne sanoi sitä palamatonta kohtaa siinä kaskessa oliko sillä oma nimensä
en minä muista en minä muista oikein sitä kyllähän se yritettiin saada palamaan melko - joka paikasta että se tuli semmoiselle mustalle karrelle

ne oli niitä ensimmäisiä minun muistin - muistaessa mitä minä muistan niitä kasken viljelyksestä ja ja siitä pellon teosta ei sitä peltoa siitä tehty sitten ainakaan vielä siitä sitten vuosien kuluttua alettiin tehdä peltoa niin kuin nytkin saatiin tuota haastaisi sitten kymmeniä vuosia ei enää ole olleet kääntöauratkaan ne oli ne semmoiset pukkiaurat niillä kynnettiin peltoa ja sitten risukarhilla tuota - ja sitten suorapiiset rauta astuva laitettiin siinä oli sitten meidän sen aikuiset maanviljelysvehkeet se aura ja astuva astuva oli ja siinä oli suoria rautapiikkejä sitten ja sitten saatiin kääntöaura jo ja sitten tuo vieteriastuvaksi sanottiin niillä sitä sitten tehtiin viljat maahan myöhempänä aikana jo
no mitenkäs sitten kun sitä viljaa korjattiin
no se lähdettiin te jo olette niitä sirppejä nähneet kai niiden sirppien kanssa lähdettiin leikkaamaan sitten semmoisille lyhteille ne leikattiin kaikki ja pantiin kymmenikölle kymmenen lyhdettä kahdeksan lyhdettä laitettiin ja siihen sitten kaksi hatuksi ne se oli kymmenikkö sitten siitä sitten korjattiin ja sitten riiheen ahdettiin - riihissä oli parret tuota minkä päälle ne sitten ahdettiin kuivamaan uuni - oli riihessä - jolla kuivattiin sitten siellä parsilla no sitten kun lähdettiin puimaan sitten taas niiden semmoisten varstojen kanssa puitiin tuota siellä sitten kun ei ollut vielä silloin aikaisempaa mitä minä aloin muistaa niin niitä koneita millä olisi saatu puhtaaksikaan ne viskattiin ne jyvät koottiin toiselle puolen riihtä kasalle kaikkineen ruumenineen sitten siitä viskattiin sinne toiseen toiselle puolen riihtä sinne seinän viereen sitten sillä välillä jäi - roskat pois sitten no sieltä saatiin sitten viljaa säkkiin
no mitenkäs se tuo itse riihenpuinti mihinkäs aikaan se oikein aloitettiin
se aloitettiin aikaiseen se oli toisinaan jo siellä kolmen aikaan aamulla riiheen ja sinne vietiin sitten syksyllä jo oli pimeät niin semmoinen pieni - valolamppu joka näytti se oli siellä uunin päällä että siellä näki sen siellä vähänkin ja sitten se niin aikaiseen lähdettiin riihelle ja siitähän sitä jo mentiin vähän aina myöhempään ja myöhempään mutta kumminkin että silloin kun minäkin rupesin muistamaan että minä vielä pystynyt pystynyt niiden - varstojen kanssa puimaan vaikka oikeastaan ne sanoi raa'aksi täällä niitä millä puitiin mutta olinhan minä - mukana siellä
no mitenkäs ne täällä päin olikos se olikos siellä sekä miehiä että naisia vai
oli oli miehet sekä naiset ja aina tuota kaksi pui sitten samalla - yhteen samaan paikkaan jos kunhan mies - ja nainen niin ne sitten löi aina siihen samaan paikkaan taas siirsivät ja -- vuorolyönnillä sitten lyötiin sitten kun se oli kerran käyty läpi niin sitten käännettiin se ne se viljat siellä riihessä ja sitten toinen puoli puitiin vielä
mitenkäs nuo vaatetus eikös siellähän oli kuuma sisällä
kuumahan siellä oli kun riihi lämmitettiin eihän siellä mitä muuta ollut kun sen aikuiset piikkohousut mitä oli ja paita oli päällä ei siellä muuta vaatetusta ollut sittenkin hiki hiki kuohui joka paikasta ne piti saada ne eihän niistä mitä saatu jos ei niitä saatu kuivaksi kyllä oli kyllä oli kuumaa hommaa se sitten kun saatiin päästiin tästä hommasta jo niin sitten tuli semmoisia - käsikiertokoneita jolla kaurat puitiin sitten sillä mutta nekin kuivattiin samalla viisiin mutta - käsikiertokoneella laskettiin sitten ne kaurat ja sitä mukaa sitten tuli niitä semmoisia viskureita jolla puhdistettiin
mitenkäs alkuaan olikos täällä päin myllyjä vai miten saatiin jauhoksi sitten
no olihan ne - olihan se aina kylässä tai jos ei ihan samassa kylässä niin tässähän meidän paikalla oli yksi mylly se on niin kauan ollut siinä se on oikeastaan meikäläisten laittama mylly siihen - minun suvun siinä saatiin sitten ne jauhoksi rukiit sekä kaurat muita myllyjä ei sitten ollut semmoisia pahmaita millä olisi kuorittu ohrat tai muut kaikki suoraa jauhatusta sitä saatiin sitten
milloinkas ruvettiin vehnää viljelemään
vehnää yritettiin jo viljellä joku - vuosi vuotta takaperin mutta kun ei niistä saatu ja vehnästä eikä niin siitä luovuttiin meilläkin luovuttiin sitten siitä vehnäviljelyksestä ennen kun sitten tuli ne nuo vehnämyllyt niin sitten alettiin vasta viljellä sitä vehnää
no mitenkäs tuo heinä onkos sitä heinää viljelty miten kauan jo
heinää ei ole sitä on kyllä viljelty jo aika kauan mutta silloin kun minä rupesin muistamaan niin eihän silloin heinää kyllä heinäksi kylvetty vielä peltoja sittenhän se siitä kehittyi alkoi kehittymään ja kehittymään sitten uskallettiin kylvää jo heinää peltoon semmoiset viikatteet oli kun ei se kylvöheinää ollut semmoiset väärävarsiviikatteet niiden kanssa niitä niittyjä sitten - niityltä - luonnonniityksi niillä sieltä käytiin niittämässä heinät sitten meilläkin tässä oli monta niittyä tuolla sanottiin Rasaoksa-asuuksi ja Vatajaksi niin ne oli semmoisia luonnonniittyjä mutta eihän sieltä saanut kun sitä luonnonheinää
no teillä on tässä karjaa ollut kanssa kaiken aikaa
on ollut karja on vaihdellut siinä suurin piirtein jo kymmeniä vuosia siinä kymmenen vaiheissa meillä sen tähden alettiin sitten laittaa sitä peltoa ottaa ojitettiin sitten ja laitettiin peltoa ja sitten kylvettiin heinäksi ja sitä mukaa sitten saatiin karjalle rehua
no mitenkäs se ennen vanhaan se lehmien pito missäs niitä käytettiin laitumella
mitäs ne laitettiin keväällä kun lumi suli pois aikaiseen jo tuonne metsään ne käveli siellä ainakin kuusi kilometriä etäällä sieltä niitä sitten käytiin paimenpojat hakemassa minäkin jouduin hakemaan sieltä niitä niin kaukaa ne sieltä hankki siellä kun ne oli niitä kaskiviljelyksiä niin ne kun oli jääneet sinne ne kasvoi heinää jotenkin niin sieltä ne ja siellä oli soita ja kaikkia soiden reunat kasvoi - heinää niin sieltähän ne alkoi saada heinää kesällä ihan ne kävi pitkät matkat yhteisillä laitumilla kaikki
niin mitenkäs olikos sitten semmoiset vakituiset paimenet täällä
no no ei meillä täällä ollut vakituisia paimenia joka talossa oli omat paimenensa jotka paimensi oman karjan jolla ei - missä talossa sitten ollut omia lapsia semmoisia siinä iässä niin siihen piti sitten ottaa paimenpoika kylästä mutta ei yhteistä - karjaa paimentanut kukaan
no mitenkäs se oli haettiinkos ne vain aina iltaisin sieltä paimenet haki vai olikos siellä paimenet aina päivän mukana sitten
ei ole ei oltu siellä mukana aina ne haettiin aamulla kun laskettiin sinne niin sitten illalla haettiin käytiin etsimässä joskus ne jäi kun ne oli niin suurilla laitumilla niin siellä yöksikin että ei niitä löytänytkään
käytiinkö täältä tuolla rajan takana paimenessa
niin ei tässä meidän kyläläisiä oikein tuntunut - olleen siellä paimenessa mitenkäs se oli yksi yksi mies joka siellä oli paimenessa Inkerissä olikohan se - Mikko Heikko vai - mikä se olisi ollut nimellään niin nimeltään se kävi aina kesillä siellä paimenessa mutta vähemmässä määrässä ne oli siellä kävijät
no mitenkäs onkos kalastusta tullut harrastettua -
on sivussa maanviljelyksen sivussa minä olinkin ahkera kalamies nuorempana minä kyllä kalasta huolen pidin että sitä oli toi Haapajärvi ja sitten tuolla oli yksi lampi sanottiin Luteinlammiksi niin sieltähän minä kalastin ja sainkin aika hyvin niitä
minkäslaisia pyytöjä teillä oli
verkkoja ensittäin oli silloin kun minä aloittelin niin semmoisia mertoja jota oli tehty pajunvarvoista semmoiset vitsamerrat niitä ja sitten täällä oli yksi verkonkutoja Jaakko Huovinen niin se alkoi kutomaan sitten langasta niitä mertoja niitä niiden mertojen kanssa ja se kutoi rysiä sitten rysiä ja sitten verkoillahan minä kesällä sitten pyysin mutta keväällä kutuaikaan niillä niillä merroilla ja rysillä
te ette itse kutonut verkkoa
kyllähän minä - kudoin jonkun verran verkkoakin en en minä nyt tee niitä enemmin kun oli kaikki - muut paljon työtä muuten niin
no mistäs te otitte siihen ne tarpeet kun teitte niitä
no niitä kehrättiin naiset kehräsi ensi aluksi sen pellavasta - kotipellossa kasvatettiin pellavas ja naiset sen sitten valmisti siihen kuntoon että se - siitä saatiin lankaa niistä mutta eihän sitä nyt enää - vuosiin ole kotikutoista kotikäyttöistä lankaa ollut
Mutta eikös ne semmoiset verkot pitänyt sitten värjätä
no niitä värjättiin jos värjättiin mutta monet talossa monessa talossa ei niitä värjätty ollenkaan kyllähän minä niitä aina värjäsin verkot tavallaan
no milläs tavalla mistäs sitä väriä saatiin
no sitä laitettiin pihlajankuorta sinne ja minkä mitäkin luonnontuotteita karpeita ja niin sillä tuo saatiin värjätyksi ne verkot sitten en niin kauan kun jo sitten alkoi alettiin saada kaupasta
oliko nuotanvetoa tässä
oli jatkuvasti meillä oli nuotta vedettiin sitä nuottaa
no mitenkäs kukas sen teki sen nuotan
no siinä oli tuota ja se jota minä sanoin joka kutoi niitä - rysiä ja verkkoja niin sehän se kutoi meille sen nuotankin ja sitten - siihen ostettiin sitten valmiita verkkoja sitten kun ne alkoi mennä heikoksi mutta sen oli käsin kutoi sen se Huovisen Jaakko sen nuotan meille alkujaan
no mistäs päin te nuotalla pyysitte
no tuosta Haapajärvestä ja sitten sieltä - Luteinlammesta
montakos miestä siinä tarvittiin kun nuotalla
ei siinä oikeastaan tarvittu kun jos oli tuota kaksi miestä oppinutta miestä niin se kävi kahdelta mutta kolme kello löi siellä tuvassa kolmehan siellä aina pidettiin kesällä talvinuotassa siellä sitten piti olla paljon miehiä
no milläs se kävi se nuotanveto sitten
sehän kävi sillä lailla kun koppuli oli rannassa niin siihen pantiin siellä oli siellä seinän vieressä semmoiset piikkiset - näre ja siihen laitettiin nuotta kahta puolta seinän ovi jos olisi tuolla ollut tällä - sitten sivuseinillä oli ne puut sinne se pantiin sitten kuivumaan kun ja sieltä otettiin sieltä niistä puista ja vedettiin veneeseen sitten ja sitten veneestä alettiin laskemaan järveen tuommoinen puolipyöreä pyörykkä -- tehtiin sitten kun lähdettiin rannasta sitten tultiin toiseen tai samalle rannalle mutta semmoinen kun miten suuri nuotta kenelläkin oli niin että sen sai piisaamaan sitten maalle sen piti arvata sitten soutaa että se riitti köydet että ei jäänyt sinne keskelle no nyt kun ne oli sinne laskettu niin silloin sitten jos kaksi miestä oli niin toinen jäi siihen mihin tultiin viimeiseksi se jäi siihen jo istumaan ja toinen vei veneen sinne johonkin -- vissiin paikkaan ja sitten kun se oli vene siinä niin sitten se meni sinne toiselle siulalle ja sitten huudettiin että nyt alkaa
no sitten sitä alettiin niin kuin vetää rannalle
no sitten se sitten vedettiin sitä rannalle ja sitten jos oli kolme miestä tai sitten semmoinen poikanen mukana joka - alkoi alkoi tulla lähelle venettä joka pouskutti siitä siitä että kalat olisi menneet perään että ei ne tulleet sinne veneen alle eikä no sitten kun se oli taas veneessä sillä viisiin sitten se piti se toinen puoli kääntää kääntää että ei se muuten se joutui jos - jos ei kääntänyt sitä toista puolta siitä nuotasta niin sitten olisi joutunut perän kääntämään siellä järvellä mutta kun sen käänsi siinä niin sitten se oli taas siinä kunnossa sen kun alkoi laskemaan
no minkäslaisia kaloja sieltä saatiin
no eihän siellä siellä mitä nyt oli sekakalaa lahnaa Haapajärvessä oli sitten särkiä ahvenia haukia no ei siellä oikeastaan muuta sitten tullutkaan
niin no ne kaikki meni omaan tarpeeseen vai oliko myydä
kyllä ne suurin piirtein omassa tarpeessa käytettiin siihen aikaan käytettiin sitä kalaa oikein runsaasti
mitäs kaikkea siitä laitettiin
no ei ne ennen vanhaan niin paljon niitä laitettu siitä hauesta hauet paistettiin toisinaan pannulla pannulla ja toisinaan niistä laitettiin keitettiin soppaa ja kyllähän ne niitä sitten suolattiin vielä talveksi suolaakin ja pitkin talvea sitten aitasta kävivät - emännät hakemassa kalaa no sitten nyt jo myöhemmällä ajalla sitten niitä jo jauhettiin lihamyllyillä ja tehtiin semmoisia niin kuin lihapyöryköitäkin kalasta yksinkertaistahan se oli se ruuanlaittokin ennen eihän niissä kummaa ollut
no minkäslaisia niitä ne oli - arkiruuat ennen vanhaan talvella ja minkälaisia kesällä
no se oli se ruoka oli hyvin alkeellista silloin kun minä - aloin tulla jo mieheksi kun keitettiin jos keitettiin lihasoppaa niin silloin ei tuotu voita voita ollenkaan pöytään ei ei silloin leivän - leipäpalan päälle voita saanut panna ja sitten tuota se oli talvella siellä oli sitten semmoista outoakin ruokaa ne laittoi miksikä ne sanoi mämmiksi ne hapatti ja sitten käyttivät ja se oli ei se ollut tämmöistä kuin - nykyinen mämmi on pääsiäismämmi se oli semmoista löysää löysää se oli ja sitä sitä sitten pantiin mätettiin astiaan jokainen sai ottaa sitten ja siihen pilkottiin vielä leipää lisäksi sitten se mämmi oli semmoista mämmiä että sitä ei nykyään monet tai osata laittaa eikä sitä ole tainnut monet saadakaan
no
ja sitten se ruoka oli semmoista että kanoja joku kappale kun on oli talossa ei niistä kananmunista omaan tarpeeseen otettu yhtään ne tuota jos ne muni - joitakin munia eihän ne hyvästi munineetkaan ne pantiin ja sitten kun lähdettiin Viipuriin niin sitten ne laitettiin sinne kärriin pakattiin ruumenen kanssa ne munat ja - koriin tai joku muu astia ja sitten laitettiin sinne kun ne oli nelipyöräiset kärrit tuota eikä niissä ollut resoria eikä mitään ja sinne kärrien alle - sinne akseliin sitten se kori riippumaan ja siinä ne että ne meni ehjänä Viipuriin sitten Viipurin torilla ne myytiin saatiin joitakin markkoja rahaa sillä viisiin kun se oli rahaa ei oikein saanut millään syksyllä tapettiin joku sika ei niitä nyt monia sikoja jos sika tapettiin missä talossa niin se suolattiin sitten talveksi ja sitä sitten sieltä vähitellen käytettiin ja taas päästiin yli talven sillä viisiin
no mikäs se oli juomana ennen vanhaan
no se oli ennen tekivät semmoista kun niitä lehmiä oli kuitenkin niin ne kun eikä ollut maito mennyt kaupaksi mihinkään niin se kotona hapatettiin se maito ja että saatiin se kerma nousemaan siihen päälle ja sitten otettiin siitä niistä asteista se kerma pois ja niissä siitä kirnuttiin voi ja sitten se ne piimät mitä siitä jäi niin niistä tehtiin se semmoinen juoma sitä sanottiin isoksi harmaaksi vielä että ei se ollut paljon maitoakaan vähän harmaata vain sitten johan ne sitten alkoi tehdä kaljaakin mutta ei sitä silloin kun minä oli poikanen niin kaljaa ollut vielä sitten kun se isossa puuastiassa oli se kun happani siellä se piimä niin se oli niin se oikein se sieraimia vingutti
no mitenkäs noina juhlapyhinä syötiinkös silloin paremmin jouluna
no - jouluksi hankittiin tuota meillä minun muistaen meillä olikin kauppa siihen aikaan - täällä maaseudussa - semmoinen sekatavarakauppa niin jouluksi laitettiin sitten vehnäset ja sitten se oli tuossa muissakin taloissa siellä että ne osti silloin jouluksi sitten melkein puudan - pussin vehnäjauhoja sitten tuo - naapurissa tuota naapurin isäntä toi Viipurista sitten semmoinen se oli puudan pussi ne sanoi puudan pussiksi se oli venäläinen mitta puuta niin sitten pojat meni vastaan siinä oli kaksi poikaa minun ikäisiä poikia niin meni vastaan sinne ulos ja ottamaan sitten niin poika pudottikin sen puudan pussin siihen rapulle ja se meni halki sitten se vehnäjauhopussi isä sanoi sitten mitä minä nyt tekisin tuota pojalle että antaisinko minä sille nyt selkään vai mitä mutta eihän sille mitä kun se hajosi se vehnäjauhopussi niin se hajosi mutta ei se sitten lyönyt se poikaakaan kuulemma
no laitettiinko mitä muuta jouluksi sitten
mitä siellä nyt oli kummallisempaa paljon muuta jos nyt tuota paistoi piiraita vähän perunapiiraita semmoisia perunapiirakkaa ne paistoi ja sitten jos kuka nyt vähän sitten vielä jo komeammasti laittoi niin ne laittoi sitten riisipiirakkaakin no sitten se oli se - jouluruoka alkoi se alkoi sillä viisiin että kun säästettiin siitä siasta tuota ne otti selän leikkasivat silloin teurastuksen aikaan ja sitten siitä - selkälihasta ne keitti sen aattolohkon mutta sitä sitä ei syöty sitten sitä lihaa - lohkoksihan sitä sanottiin lohkoa syötiin vain jo päivällä ja sitten vasta sitten syötiin pyhänä sitä lihaa joulupyhinä
no mitenkäs sitä joulua muuten vietettiin milloinkas se oikein aloitettiin se joulun valmistelu
niinhän se aloitettiin silloin -- aattoaamuna jo ja sitten tuotiin tupaan oljet ja suorat oljet semmoiset ja niiden päällä sitten lapset sekä aikuiset siellä pamppusilla olivat ja aattona saunassa käytiin ja sitten ne laittoi ne niitä vielä ne laittoi niitä tanssejakin - sitten - tapaninpäivänä ei nyt joulupäivänä kukaan - niitä laittanut semmoisia mitä sanottiin nurkkatansseiksi niitä ne laittoi siellä oli sitten joku pelimanni joka soitti joko viulua tai harmonikkaa siellä ne sitten rähjäsi sitten - ne nuoriväki eihän sinne nyt ihan vanhat menneet enää ja sitähän sitten vielä useamman päivän useampana iltana vielä joulun jäljestä ne kokoontui siihen
mitenhän sille pelimannille maksettiin
maksettiin sillä tavalla että otettiin hattu ja lähdettiin kiertämään sitten ympäri sen tuvan kuka pisti sitten viisipennisen kuka kymmenpennisen siihen hattuun sitten tuli - siihen minkä verran siihen nyt tuli ei siihen nyt oikein markkoja päässyt karttumaan kun ne pisti vain sillä viisiin ja sittenkin ne tahtoi mennä ulos siitä ovesta kun huomasivat että nyt nyt aletaan koota kolehtia
olikos niitä muita leikkejä sitten vielä mitä jouluaikaan harrastettiin
no siinä nyt oli semmoinen leikki siinä pehkuilla että tehtiin niistä oljista semmoiset pamput - käännettiin ja siinä sitten mies ja toinen vastakkain siihen pehkuille ja ja toinen nosti tuota jalat ylös ja kävi selälleen käänsi pyllyn ja siihen lojautti toinen sillä pampulla ja sitten vuorostaan toinen nosti sen ja se lojautti ja sitähän ne paukutteli - monta aikaa ihan siinä miehet sitten ne koetti tehdä niistä oljista mitä kovemman pampun sai kukakin niin ne löi kovasti taisihan niillä olla semmoisia jotakin leikkejä mutta en minä oikein muista yksi vanha täti tanssitti martin vappua niillä ja ja siellähän sitä olin minäkin mukana
no mitenkäs laskiaista vietettiin
laskiaista vietettiin sillä lailla että aamulla lähdettiin jo aikaiseen laskemaan tuonne mäkeä ja sitten laulettiin siellä että lipo lipo liinaa meille pitkiä pellavia toisille tuppuroita tappuroita ja siellä se meni melkein se päivä se laskiaispäivä siellä mäenlaskussa siellä oli aikuiset sitten sekä lapset meilläkin kun näitä mäkiä on tässä tuonne joelle päin niin sinne vietiin reki reet ja niiden kanssa laskettiin siihen paljon ihmisiä sitten rekeen ja antoi mennä jos milloin oli semmoinen hyvä keli sattuu aina niin useasti että ne olikin semmoiset hankikeli silloin että
no entäs kun pääsiäinen tuli
mm no eihän se paljon sen kummallisempi ollut samanlaistahan se oli pääsiäisenä laitettiinhan sitä pääsiäisenäkin vähän vehnäsiä ja jos kuka niitä piiraita sai niin hyvä oli ja kananmunia sitten pääsiäisenä jo syötiin että ne oli sitten pääsiäisruokana munat
no maalattiinkos niitä
kyllä ne laitettiin niin koreaksi niin että jo sinne keittäessähän ne laittoi sinne kuka sinne laittoi mitäkin ne oli nuo lehdet vasta lehdet ne teki semmoiseksi mukavan väriseksi munat ja kun niitä pani sinne pataan ja kyllä siitä johan ne maalasi sitten lapset kun sai niin sitten kuka milläkin värillä koettivat maalata eihän silloin kun minä olin nuorempi ei silloin kyllä munista tiedetty ei niitä syöty että
no entäs olikos juhannuksena minkäänlaisia pidettiinkös silloin mitään juhlia tai muuta semmoista
juhannuksena pidettiin tuota semmoiset kokkojuhlat - aloitettiin ei se nyt suurempia juhlia laittaneet vielä silloin mutta kokko laitettiin aina johonkin ja sitten siellä sitten poltettiin se kokko ja - tanssittiin siellä ja - siinähän se meni sitten kyllä se mutta viinaa ne hankki kyllä silloinkin näinä juhlapyhinä sekä niin jouluna kun pääsiäisenä ja juhannuksena sitten siellä oli niitä juopuneitakin niitähän oli aika tavalla
no mitenkäs oliko tällä kylällä mitään semmoista yhteistä paikkaa mihin nuoriso olisi kokoontunut aina
ei silloin aikaisempaan ollut tuota mutta sitten nyt mitä siellä nyt kaihan ne kertoi sen millaisen talon rakensivat siihen sen tämän maalaisliiton paikallisosaston talon sitten siihenhän ne siinähän ne on kokoontuneet tämä - nuorisoseura-aate täällä oli sen tähden jo aika pitkälti - nuorisoseuralaiset harjoittelivat semmoisia näytöskappaleita ja yrittivät lauluseuraa ja urheiluseurakin oli sitten nuorisoseuran yhteydessä ja mutta se oli jo sitten kun minä olin jo mies - aloin olla aikuinen jo
no tuota te tuossa äsken kerroitte että sitä sinne Viipuriin lähetettiin niitä ruokatavaroita no lähetettiinkös niitä useinkin sitten
no melkein kyllä siellä tuli käytyä Viipuriin vietyä meiltäkin jos ei siellä tullut joka viikko jos yksi viikko olisi jäänyt väliin korkeintaan sitä oli kun yritettiin jotakin saada mitä saataisiin myytäväksi niin ja ajettiin hevosella vielä tämä matka Viipuriin kun ei tuossa Vainikkalassa ollut rautatieasemaakaan silloin ei tietä ensinkään ollut - asema rautatieasema oli kaikkein lähimpänä sinne on viisitoista kilometriä
no käytiinkös sitten muualla käytiinkös Lappeenrannassa -
kyllä siellä Lappeenrannassakin käytiin mutta se katsottiin silloin se paremmaksi kauppapaikaksi Viipuri että se on parempi
niin ja sinne mentiin hevosilla
hevosilla
no minkälaiset ne oli nämä tiet tästä sinne
niin huonoa tuolla yksi väli oli niin että siitä ei tahtonut läpi päästä millään mahdottomia teitä oli
no kauanko tästä meni kun
no kun viisi tuntia ajoi niin alkoi olla likemmällä Viipuria mutta jos mitä kuormaa olisi ollut niin tokko viidessä tunnissa kerkesikään aina kun vähän sai jossakin juoksuttaa niin sitten hevosta niin sitten kerkesi mutta ja siellähän tuota useasti oltiin yötä tuossa välillä - mentiin tästä viisitoista kilometriä ajettiin ja siinä oli semmoinen Korpelaksi sanotaan semmoinen yöpaikka missä - oltiin yötä sitten aamusilla siitä taas varhain lähdettiin sitten kun se oli liika rankkaa niille hevosille päivässä ajaa kun ne oli ennen vähän heikommat ne hevosetkin pienemmät ja -- niin kun ne olisi ollut heikommat niin se olisi käynyt liika raskaaksi se yhdessä päivässä
no mitäs kaikkia sinne sitten te tuossa äsken jo kerroitte mutta mitäs kaikkea sinne oikein vietiin sitten
no sinne vietiin jos keneltä ylettyi mitä sitten alkoi ylettyä kun alettiin viljelemään perunaa niin perunaa ja sitten tuota sitä voita ja kun se kirnuttiin kotona se voi semmoisiin pieniin sitten pantiin pieniin pyttyihin kilopyttyihin ja sitten niitä pyttyjä oli siinä kärrissä kun ajettiin sinne ja siitä myytiin sitä voita siellä torilla ja niitä perunoita ja jos kenellä olisi ollut mitä sitten vietiinhän niitä vastoja sinne vietiin ja sitten ne varpaluudat niitä millä nyt vain olisi rahaa saanut
no entäs kävikös sieltä Venäjältä päin täällä kauppiaita sitten
kävihän niitä semmoisia niitä konttikauppiaita kävi silloin jotka toi Venäjältä käsin kankaita ja rihkamaa aina pepperminttiä ja orehtia sanottiin ja kauriskaa niillä oli ja ja kankaat - oli sitten niillä kyllä niillä oli sitten sanottiin niillä kun oli sitä vanhaa miestä se ettehän te tiedä vissiin mitä se vanha mies on
no ei tiedetä
se on sitä sitä semmoista arsenikkia myrkkyä mitä niillä oli sitten sitten niillä oli sitä hajupihkaa mitä ne sanoi silloin yleisesti pirunpaskaksi kuljettihan ne sitten kaikenlaista luvatontakin
no ostivatkos ne täältä mitään täältä
eihän ne ostaneet täältä mitä ne vain kävi kaupalla mikä sitten ne hevoskauppa mikä oli mitä venäläiset kävi - Suomesta hevosia ostamassa
minä olen vain kuullut tuolta että ne harjaksia ostivat
no - no kyllä ne harjaksia en minä muistanut sitä kyllä ne harjaksia osti jos olisi ollut
no miksi niitä sanottiin olikos niillä oikein oma nimensä niillä kauppiailla
oli konttiryssä
mihinkäs sitä vanhaa miestä tarvittiin
no niillä - vanhaan aikaan tarvittiin kaikkiin katsopas kun ne jos lehmä sairastui tai tai hevonen sairastui niin annettiin niille vähän sitäkin niille elukoille

oletteko te hevosia kasvattanut
kyllä minä niitä olen kasvattanut aika monta minulla oli tuo nytkin tuo tamma mikä nyt minulla on niin se on kotisia että hevosia sen siitä sen emältä minä sain jo kymmenen varsaa samalta tammalta - kaikki oli tuota orivarsoja paitsi sitten se kymmenes oli tamma ja sittenhän olihan niitä niitähän taitaisi olla useampi kymmenen - kymmenen - useampi kymmenen ihan mitä minä olen kouluttanut hevosia
no onkos teillä ollut oikein juoksijahevosia
olihan niitä mutta ei minä kilpa-ajoissa käynyt eikä meiltä ketään käynyt kerran oli - kaksi kantakirjatammaa ne ne oli aikanaan silloin meni kirjoihin ja ajoi kyllä ne ajoi niillä radalla sitten - kummallakin että eihän ne nyt oikein parempia olleet mutta kumminkin että taisihan ne sitten saada niillä jonkunlaisia tuloksia
no mitenkäs tuo kun noita oli noita orivarsoja noin paljon niin eihän niitä jätetty semmoiseksi
ei ne leikkuutettiin leikkuutettiin ensin minä olen leikkuuttanut minä olen joutunut leikkuuttamaan niillä venäläisillä sekä mustalaisella ja lääkäreillä ja venäläinen kun tuli aina keväällä taloon niin se sanoi että eikö oritta leikata sitten se sanoi entä sika porsas pessie sika porsas se kun sitten luetteli että kun hän leikkaa hyvä ruuna tulemas jumala onnea antamas kyllä se meillä yhden ainakin leikkasi - tuo venäläinen ja eihän siitä mitä - hyvähinen se parantui mustalainen leikkasi yhden sittenhän ne on lääkäri käytetty kotona
no ette ole hevosmarkkinoilla käynyt
melkein joka markkinoilla Viipurissa kun niitä oli tuota niitä oli syksyllä lokakuussa sitten oli maaliskuussa ja keväällä oliko se toukokuussa niin joka markkinoilla melkein kävin vaihdoin hevosia siellä - en minä sitten sanonut monta kertaa joku kysyi että mihin sinä menet niin minä sanoin lähden katsomaan jos saisi sianporsaan tai minkä ja minä tulin uudella hevosella pois siitä aina
no minkäslaista se oli se markkinatouhu siellä
se oli semmoista että eihän siinä mitä kun tarkkana - oli ne eihän siellä oikein mutta kun sukkelaan siellä joutui petetyksi ai ai kun se oli se pettäminen niillä ja sen minä olen nyt kun oikein haluttanut niin pettää kun ei sattunut semmoisia hevosiakaan niin sai myydä puhtaana sitten mitä myi
no milläs viisiin ne siellä yritti niin kuin
no kun oli hevonen jos oli tuota puhuva tai muu niin sillä ne - yritti antaa jotakin lääkettä että siitä ei olisi huomannut mitään ja sitten jos se oli semmoinen äkäinen sillä ne taas antoi ne hevosmiehet - jotakin lääkettä että se oli sen ajan sitten että ei olisi ollut äkäinen ja jos oli - pattijalka tai mikä niin kun tai liikkasi jos liikkasi yhtä jalkaa niin koetettiin se ne koetti sitäkin piti olla tarkkana - että ne löi toiseen jalkaan naulan että ei se osannut oikein - naulan syvempään sinne että ei se osannut sitten liikata ensinkään eikä saanut selvää siitä että mitä että liikkasiko se tai ei liikannut
no ei teille sattunut koskaan semmoista
sattuihan minullekin tuota joskus semmoisia mutta ne oli semmoisia vikoja että ne minä ne sitten huomasin ennen kuin toin kotiinkaan mutta minä ajattelin kun nämä on niin terveet viat niin kerrankin sain -- tai sainhan minä vissiin parikin kertaa puhuvan hevosen joka oli aika pahasti puhui mutta siellä markkinoilla minä en huomannut sitä minä vaihtamalla panin vaihtamalla vaihdoin niin siellä minä en huomannut sitä että se on puhuva mutta sitten kun minä ajoin tuota sinne tiiliruukin - mäkirinteeseen ja kävin - reestä pois ja pyörähdin siinä hevosen ympäri ja katselin sitä niin sitten minä huomasin että hän on puhuva mutta minä ajattelin eihän tämä niin äkkiä kuole - minä tuon ne seuraaville markkinoille taas ja niin toinkin
ja hyvin kävi kaupaksi
taas kävi kaupaksi mutta sitten minun piti sitä myydä kun enhän minäkään virkkanut että se on puhuva kun ei kuka nähnyt niin olkoon näkemättä minä myin sitä kaksi kertaa ja ne antoi takaisin ennen kuin minä mihinkään menin purkivat kaupan sitten sattui tuota Säämingin miehiä he sanoi olevansa niin ne sanoi että heillä olisi hevonen että vaikka vaihdettaisiin minä sanoin missä se on kun niillä ei ollut ne sanoi heillä on tuossa kortteerissa se olikin lähellä niin minä ajoin sinne sitten sen hevosen ja minä vilkaisin niiden hevosta ja ajattelin minä antaisin mielestäni väliä mutta kerkisin pyytää kuitenkin väliä ja sainkin sen väliä ja sitten minä sillä viisiin vaihdoin ja pääsin siitä puhuvasta eroon tuota
tuota minkälainen se on tuommoinen mikä se on vika hevosessa kun se on puhuva
se on siellä sisällä onkohan siellä keuhkoissa tai missä semmoinen vika että se puhaltaa ankarasti ja siihenhän se sitten kuoleekin loppujen lopuksi keväällä kun heinät on - kuivat heinät ja jo vähän niin kuin pölyisiä niin keväällä se jo luulee että se kuoleekin mutta kesäpäällä sitten ne kun saa tuoretta niin ei ne puhuvatkaan sitten niin paljon tiedäkään niistä vaihdoinhan minä sekä myin sekä ostin niitä hevosia vaihdoinhan minä jo mustalaisenkin kanssa mutta mitäs minä välitin olihan mustalainen tai kuka sattuuhan
no onkos näillä mailla liikkunut mustalaisia tai että onkos niillä ennen vanhaan ollut
ei nyt kyllähän niitä ennen vanhaan niitä kävi ihan ahkeraanhan niitä kävi mutta kun tuo raja tuli tuohon niin nyt ei ole käynyt
no milläs viisiin ne täällä - milläs -
hevosilla ajoivat ja keräsivät hevosille heinät ja ihmisille ruuat tuota pyytelivät mutta on mustalainen niin semmoinen mies että ei se oikein paljon ota meillä kun kävi ja niitä niin silloin kasvoi heinä aika hyvästi niinä vuosina niin minä kun menin antamaan sitten tuonne navetan vintiltä kun minä pudotin alas niin minä jo oli pudottavinani tavallisesti että ne olisi pitänyt - minun mielestä riittääkin yhdestä talosta niin se sanoi että hei hyvä isäntä anna enempi niin minä kun aloin pudottaa sitten sieltä runsaasti niin jo sanoi että älä enää hyvä isäntä pudota näitähän on kyllä ja eikä ottanut sitten oltiin toisen kerran heinällä tuolla tien varressa niin mustalainen tuli taas heiniä pyytämään niin minä sitten kun rupesin antamaan niin - ei huolinut siitä enempää enää kun näki että tämä on liikaa